kati binesa bines akan lilla ufbeeku lilla ufbeeka akum inamaa akilum ak inamaa kab biness sun biriay, biness ak nyaua faa, biness ak sarreni faa, biness ak gororia fa, solola faa, ahey biness sunii biness beekeniey, biness ak tarria faa ka lila uf beek, biness turura faa dandee bere turura fa ak rahisi hi ishen, galdesinen akum inamatiey ininenakama akili kaba.